Wa xuq kee ri chkunsb'al la chiq wooy tla'chjaay xuq k'o la' lixerteen xuq k'olik la' li t'u'y kuj cha'qe chee ajwi <hesitation> ri t'u'y ajwi' ya mxi' tzatzik, mxu'lik la' li ke'q ch'ich' taq laj t'u'y no'j ri jnik' ri taq xk'oken jab'taq ri qtatanool ri jab'taq riq nooy ke'k b'anla' are' ke chkunsxik ri t'u'y la xb'o'j, la xoot i ki' chuknik, ri xoot i kchuknik chqe la xoot kchuknik chqe chi leej aor la, la <hesitation> cherb'i'lo la t'u'y chi kchkunsxik chi, chi <hesitation> chaq'sb'al knaq' la aor la xb'o'j o ka'n q'ooq chpom i siqal li xb'o'j kqaaj sub' chi cha' ajwi' ya ajwi' mxu'l li ke'q chkunsb'al ajwi' ke'q ch'ich'ajwi' qaqchechik qatz t'u'y chik emkamb'ie ri xk'oo, xut tob'iiy xin ka'yij wa'ri xk'o t'u'y kchuknik, t'u'y ki chkunsxik chi, chi chi <hesitation> chaq'sb'al wooy, chu chaq'sb'al tib'lil wooy, a xtaq xaq <hesitation> kqaaj ri knaq' pli a <hesitation> t'u'y a xuq chetz'inik rtijik ajwi' xuq toqaarchik <hesitation> mom puro ch'ich' chik ajwi' chkunsb'al ki' chuknik chjaay xuke ri la kb'ixik ri rk'olb'al ya' ajwi' xuq kee xaq pur mon ch'ich' chik e re ri xk'o kk'ool ree ri ya'. Pb'xb'oj kk'ool ri ya' pur k'oolb'aal ya' no'j ulew xuq ke k'la' li kb'ixik la xerteen sicha'kuj cha'qe no'j xuq ke xuq ke kb'i'xik no'j re'ri xk'o k'o nk'ej xerteen kb'anik no'j pur ulew juntaq xtawalen leej keri laq kewa' wa' kuj waawi' keree wa'chi' kb'aan re ri woy, ajwi' qaqcheech re ajwi' ya ajwi' pur ch'ich' chre chkunsb'al ajwi' kb'anik njeel jrub'wa' wa'chi' pur ch'ich' chke ki chkunsxik naad re. ri, ri <hesitation> kb'anik ajwi' qwooy taq chkunsb'al la ulew la ke'q xtawalen leej la, la jnik' la xoot qaqche chik ki' chkunsxik pur puro ch'ich' chik ajwi'ki'chkunsxik sicha'arek'ri' ri jnik'taq ri xk'oo woniit ya ajwi' tood jnik'wu wee mxin mxin <hesitation> ajwi' qaqche ke'q chkunsaj chek' rmal ri' qachechik ki' b'anik qache chik ki' k'eyxik sicha' ajwi' mxi'tzatzkeri'.